Gulnoowel nokku wuttata ko henndu wuldu. Nduun henndu wuldu jillondira e henndu woodnoondu, ɗum woni usta ɓuuɓol nokku o haa nokku o fof wula.